Mii n ruunak daa miiz wər ipu waizs ipunaa n asn wi ittee pa daa miis ika meupa ko i muuga ullək sə i yiise uka meupa n noo babaro meiya ulləszə də'rə ana baba doosenni uno bonge moo aruu a mee daa pa bo bo boa az bonzə bo dingu ina bo doosken uno mina ree ara n rennak daga dən n noo sə n tor zangkrə pa yam doose bonge boii todduka gwaam zuk zuk pa bo ii tooluka gwamma mari rəm zukzuk pa nok bo bo kwee net mazzə pa yangi boorə bo dingyi ai bon zi bo dingyi e ekwe net mari rə pa haa bil noose sən tor sən ri'ga aran zangən tənnakrə ri eri zi n zaa haa n ɓe sən ɓams makaranta aseenzaz səde n ɓamsu ipu rigka mu'uzzə sə doose apu rigəgrəya nunge n a rigəkən ak gəə ana n doosan unə kaa ri'gə saa area todə mari gwaam pa dəlla marirəll aapu rekəndə elimoka boo baɗaku bopu roo pa daa bo n meupa so'os pa zenbus pa n pu rekro dəlla maritə. A gabə oomi ni gabo angak ka todə mari gwa'pa kaa kwerə net mari pa riibo anaenigo’ sən kam timlə sən kamn toms ni n kammun tomsakbo nettari eti zazan uriyangi i za si za boka laase uza izak e koolə na mariya i bó wakai n bó wakpa baba ro'nepu e koolə na mari bó yeemai n bó pa amma e daa rigt yampa to irima eni n za ipu duuk paka baba doosekrə góse haa mariya ei ina go'ok anni ma ungwaniya miiyo i ii góka wúro ɓallərə pa i ii gó ka sai mina pu roopa ura góottaz bo sətəpa de n ren mu'ka makaranta mu'uzzək ni n re n ma'airee geese gwaag gwaaga n gwaɓnak ee tumma rutte n week sə n kəp manam ina rent n rek ina ese pa a gab haa daa gwaagaz sə gwenee gwenee sə za pe'te netta ullət ma ana pita ka esə waza ulləz dingwu baaləzzan pe'tə ese mi. noka ara okse onarəpa i neye i neeye mini okso i ɓagə an ngwenə ri eri i daaro nok i doose ka ruina pé netta mazzət pa. Toh aroplneeye i okso mii n góro riipa ni i neenek i okse na ana gó pan pa to n kam toms na irin ana eeni uno góro haa wonka ipu duuk paka ulləkrə ko le'kaa n le'n rababaz ak ma gwan baba ezezi geese na dettəpu ura egabə ror muləz e zangə ar muna zak sə za de'se ana an gəi der rigaya ma'karə mi meep baar gə suge n okso minge kai baban gə e'na anya mo me anya sai n okso iza gən timia mii ashe baba geese ana oomino ri'erizo sən kubro sən mee mingze baba ii mina ree mu ukə haa bil kamne ara n pin wouka ri akrə sə n le' sən de’ mari mu'ka sən bag sən le’ sən de’ mari mu'ka sən gzesi sən ree marirə gwa sə laye sən doosi pak si i gee iima sii kwee ribo gəbən yangi mii sən le’ sən doosi si ge